<noise> Keke no ane ayma ki mata kan no ago da. To keke wo day guuruyan day no kan i hadawa ka te ya din. Don sabili da ni dii ite ase bon, ite ase taya, ite kaca, ite ase sauran abubuwa da dama kan go keke ga. Ni dii mo yadin no ite ka hadawa kala ka iŋga kekenta ga. To so keke ina hadawa da tayayi, idan ase gina da banda iga imfanin da. To iga karum ki kway saaji gway, iga karum ki kway sanda makaranta yakine boro kan sin da mashin kan ga karum. To ni dii iŋga ka ci Keke wo agwanda imfani di dama kan aga te da go ni se. A gwaray wundi ra zanka gi karum ki wundi, ba dontani no niga ne ka ki ta ay Keke wo ki kway ki te ayse yakine filana don sabili da Kee ga dirau a si saban da din gwanda keke wundira aga te imfani da dama. Dontani ba zaka ne iga si kway din ne kaki sambu ay keke wo ki te ay se yakine filana. Ni dii kan adi Keke no kan manti Kee ga dirau ni dii aga kway ni se dontano do wala hayfo kan nine ama kway ki te ki kade ni se don Keke se <noise>